Le carateristiche d'le tartarüghe a sun ch'al an la gröia düra, ch'a së bugiu propi pian pian pian e che a fan dë tampe për l'invern sut a tera endua che a fan i öu